Li k'oy re rimal <hesitation> qilan che kire kirtij riwaay, kirjiyij riwaay xaqara' <hesitation> kirb'anan kajpa' kirb'an jun, jun laj k'oy che kirjiyij re rechaaq', xaqara' rajawxiik qil saqa'n che <hesitation> kire kirk'iyaqatsay riij taq riwe' kirb'an etz'eneem re utziil che taq ak'alaab'.